Karazagna voankazo araka izay tratrako ai: manga, fraise, voangy ai, tomate, akondro ai, zavoka ai, <hesitation> <noise> vapaza, vany, pibasy, <hesitation> pôma de poira.